. Náhá Áwási ámá kámá yíen ṉá ámi nkúd úchélé m̃ɱódákádá, ṉko̱ɱ Áwási ámí ngwo ntikr essien ṉlád mɱóṉ ṉjié iṣo, ṉtúk inua ami, kene utom ami ṉséké ṉnám mɱésé mbák ṉdiá ṇkpọ, ɱbéɱiṣọ, áɱi ṉdáká, útọɱ áde. ṣádéhé ágwo ikéméké isáhá áwiọṇ ídáká utoɱ, ṉyén mɱáyọn ṉligwo̱, ṉṉálád ɱɱoṉ ṉjié, nun, ndia nkpo, ke ntak ikaha u̱tom, ɱmése ṉlák nduk ke nkalika itiaita mma ná ṉná nná, nná, nná, nṉá, nṉá áṇún, ágwo, íni se Áwási, áwọ, dákádá ánúṉ ndákádá ké úbók úchélé Mɱánúṉ ndákádá, anúṉ áde áɱi ilád mɱóṉ ṉjie íso̱, ṉlád nkpo ndia nun ngwo ndáká utóm ámi, mmá núṇ ṉká útom̃ ádé ṉnún náɱ lá ṉkúd ɱɱo, ké útom áde ánún, ákák, ánúṉ ñyọn úfọk mɱáyọn ṇligwọ úfo̱k, mɱánún, ñkúd ɱwo ké éjo akúm, ágwo ṇkáliká itiáitá áme nún ṉlák ṉdúk ṉsádéhé mɱése mmá llád nduk mman átode ndúk álulú, <hesitation> náhá ejo ámáchélé, ámi mmese nlak úfo̱k ámi, nwan ámi mmese nlak úfo̱k ámi, nwán ámi, ṉtór ámi. Ikío̱ṉo áto kiéd iwuo yák ikom Áwási sá Áwási íkámákéjịlé ájịd ikúd úchélé ámi, ímá ikọɱ Awási iɱá, llá ígwóhọ ítinhéésién imá, igwọhọ ítinhé esien, nná, kád mɱon ṉjie isó ṉtúk inuá ámi . Ámị, ṇlád ṉkpó ṉdiá ngwolọ ṉdáká útọm, mɱanám útọɱ ode, íni Áwásị áwiwó ké, útóɱ áde ákéɱ sé ṇkpénạɱ ṇtro, ámị núṇ túlọ nýo̱n ṉligwó úfọk, ɱkpelé mbúbịlé éjọ ké ṉtán áde nnálád mɱon ṉjie, ndiá ṉkpo, mmákúd ṇwo, ké nkáliká ámiá itiáitá, áde mbúbile ejo adede ana duk idap. Ɱma dáyá idáp áde, ejọ ámáchéle, anna kod nwán ami, ntör ami, ajid ibong akam úbák-áséṇ, iɱá ibọñ ákáɱ áde, imá ila inun igwoho itinhe esien ánálád ɱmọn ṉjie ísọ ṉtúk inúá ámi úfọk unen mbakárá